तुमचा येडारडीचा वेलार संगीत। आणि ऑडिओबुकांचा माडी निरणय घेतना विचारात घेवाचो ऑडिओबुक हे पुस्तक। वैयक्तिक वाडा आणि उदरगत ऑडिओबुक तूमका नवी कुशलतया शिकपका। ज्ञान मेलावपका आणि वैयक्तिक उदरगत करपाक मजता करूनका शकता। सुधारीत लक्ष केंद्रित करपा आणि एकाग्रतया सुधारपा मनरिजावणेचो ऑडिओबुक आयकळ्ळ्यारा तुमचें। लक्ष आणि एकाग्रतया वाढूंक शकता। विश्रांती आणि तणाव सोपवप शांत वा थंड करापी ऑडिओबुक। तूमका तुमच्या येडारडिच्या वेळार विश्रांति करपाक आणि तणाव उन्ह करपाक मजता करूनका शकता। उत्पादन वाढा ऑडिओबुक आयकताना तूमी एका वेळार दोन काम करूंका शकतता। जका लागूंना तुमची येडारड़ीं चड उत्पदाक जाता। तूमका येडारडीचो वेळ उन्ह आशलेर संगीत हो चड बरं परयाय जालयार चड वेल येडारडिक हातीरा। ऑडिओबुक हो मनरिजावणेचो असून येता।